Ne mí dzu kplɔla woa ɖoa, ne wa wɔ ne ŋtsu wo ne mía ŋtsu wo a kpɔ ŋkɔ be dede ya wa ɖo ashi wo ɖe dzu me, vɔa me nyi edzu kpata me wa ɖo ashi. No o ɖo ashi le edzu kpata mea ɖe wo eka ya va ka meo? Wa ɖo ashi ɖe edzu wo me keye ame wo va na. Ne ameo yi ya o sa na nu, wa tu sukulu, w tsu kɔ̃dzi xɔme kple susu be na ne ame wo le dɔa edzua mea, wa kpɔ wa gbɔ ne ŋgba va kuo. Wa- Gamea wa- wa wɔ a nyo ne enyi be na sukulu vio a yi sukulu o me yina sukulu le dzidzi teƒe. Ne enyi be o kpeɖe edzu ŋtsi nene ma o le tsu sukulu le wɔ nu woa, a na be na mía dzodzoa a kpɔ ŋkɔ b dede lo. <noise> Gba tsɔ kpeɖe eŋtsia, ŋke wa gba wɔ gloa enyi be wa tsu- wa dzra mɔ̃ɖeo. Me ke a tso fie a yi edzua mea ku susu be wa nya be na edzua tsã le eya tsã le eya tsã le wa dzra mɔ̃ wo ɖo le edzua me, ne wa nya be dzu ya wo tsã le eme alo ne enyi be asi le dzu ɖe mea, ame wo ma nɔ gbe tsi me zɔ̃ a nɔ ashime yĩŋ. A dzra mɔ̃a ɖo wa te yi ɖe ashiame. Gamea ashia keke ta na edzuo no kpɔ ŋkɔ gbe dede. <noise>